Oime yave ajata ketɨ, jaetako sësëipe, oyangareko vaera se rɨmba yaɨmba re, opaete mboromboerte rupi, ameeta supe omongaru vaera, jare opata mbae amombeu supe kiraïko kua yaɨmbava